Ña korenri nonri anria hoa a davaxhichí ta ho o on. o tu ña nunguan konreri tá xín yutata janni ta ho o on. nrenri to nruguan ho nonri a nriguan o tu iin nri a nruguan tá yú'tata jan kennri ta nrenri adria hoa.